kokole osino nala kalamalala ule waiki woto walabainang watu awai, watu ala amawainang napo koweta loida kokopambai koweta kokopanda teng koo saa anda ule, koo saa anda ule ummeng nda ko kakapambai, nda ko kakapanda ule teng teketai saa anda tangitagi bama ule, moo ikipanda nukuna mim- moo ikipanda nukuna mimbanda teng tengo uwa ambai, uwa anda ule isi uwainang ule saa ambai saa anda ule taiambiai tewoi pemilike okopoke tee onoliengpoi. Teng ule tee ule mandeka lopa tang uwa ammo, uwa ambaingnai tee ule tuma meka malama <laughs> taiambai awango oga ninalago mokalango asing lee wealui tee ule wakang lee tee tang ule te enango kokoleko toloalawainang teka taiamma meka maliai. Teng teketai tewa taiamma ule taiambiai tewonga pemili pawangoi. Teng enang muu buainang waumalila asimaliai <laughs> teng tee o pama ko wau ammo Tee ule tee lepo gilising gai lenuko teng ninang, ninang ummeng iingo pandepade angko teng teketa ii teke iigoi ulusi nala mimialawainang teng leko teketa saa amma saa anda ule uwa ambai, uwa ama ule nukunai, nukunai naloke uwa ambai uwa ama ule wau maliai. Teng o pama kong meeke taiama lepo anga kowikowingoa kungula loida mannobago, tang lepo loma loida asi asilamoko tenawa osino nala nawa leemepa, osino nala taiula tang taba leboi enang balawai. Teng tee o pama kong uwa amma tee lepo ninangka mono asila loida manomali towai ninang kowikowingo lepo kungula talala astowai, teng tewango tang napo o osino nala awa talipango olapi osinonala tambeng nii loida mono pakundipe nawato tei oi pamakonalai tang siipa loida gawotamalili toko.